لومړی، ترمامیټر پاک کړئ، خاصتاً که له بل چا کار اخیستل شوی وي. ترمامیټر هغه ځای ته کېږدئ چې د تودوخې اندازه اخیستل کیږي – دا کیدای شي خوله، غوږ، بغل یا شونډې لاندې وي، د ترمامیټر ډول پورې اړه لري. ترمامیټر په خپل ځای کې څو ثانیې یا دقیقې پریږدئ، تر څو د بدن تودوخه په سمه توګه اندازه شي. کله چې ترمامیټر چمتو شو، پایله یې وګورئ